וען ס'קומט צו הונט איז אויך דא אסאך זאכן וואס מענטשן מיינען און זענען נישט אמת. כ'ווייס נישט אסאך פון עס אבער ס'איז דא. <hesitation> מענטשן מיינען אז זיי קענען פירן קרענק אדער זיי זענען נישט גוט צו האדעווען און ס'נישט אזוי אמת.